أكثر شخص مؤثر في حياتي هي أمي، خاطر أول حاجة تصرفاتي كلها واللي نحب نعمله كله بشرفها هي تكون هي فرحانة وفخورة بيا، من نصايحها ديما مستحقيتها لها وديما نتبع في نصايحها زايدة يعني، حاسة روحي أنا من غيرها هي، من غير نصايح بتاعها أقرب للفشل، أكثر شخص مؤثر في حياتي ويهمني إنه يكون فرحان بيا ويهمني تكون عندي صورة سامحة فيا عنده.